Makkegunanna kaluku e uwaena mulle dipake narekko engka tau makateq kalukunna liweqpesi e- maega makkegunanna biasa napake emmaqta mebbuq beppa li pake mannasu narekko engka botting uwitai biasa tau e liweq egana na pake engka biasa naebbui beppa dadara iyena beppa dadara e liseqna kaluku pura e diparuk nainappa dicampuruq i sibawa golla cella biasa to golla kessi mi narekko deqgaga golla cella biasa to dipake malliseq onde-onde laingngero narekko tea maki pake i kalukunna santanna mi dipereng wae nainappa dijemmu pura ero disaring ni diala santanna nappa dipake mannasu-nasu